اجازتي المفضلة هي اجازة الكرسمس لأن اني كلش احب الأجواء الدافئة بالشتاء و ايضا الأضواء الي احنا نحتفل بيهم بالكرسمس و تزيين شجرة الميلاد.